Adep magau lawyer da negara kine, da negara adep. Sebab adep adeh inya nulung adep magau. Sien ceh wang adep bihal, baru adep magau lawyer.

uhh wayang da silalu adep tubek minan da tv da minan Netflix da meng en la da pasal wayang uhh crita crita da adeh gaya ne.

Aku minan handphone kaik lagih ne tantu daras kayuh adep gago dangan anak adep nih tapi aku minan telephone siti pun perlu ngancak baneh ku mirih bala keperluan bala ku pampers bala ku susu baru ku adeh telephone nan ku telephone am baneh ku sen ne mirih da kade.

Biasa ne tarun da adeh line, inya ngunah tungkang internet sien da tunduh kajuh, sen simua bala rahe kanan minan ne.

Cuaca da babar biru...birubah ubah siti ira ne ngancak adep ti mudar... ngancak tibuk adep kaii birapa sihat...ira ngancak adep neg klinik...biek ceh ne birubah birubah.

Da aku pasal minan AI ti mene ne paguh tapi adep ku kaik tantu canggih ra minan ne. Inya da canggih masu adep buleh la ne minan AI siti kayuh adep kaik brapa canggih nih aaa tau menem aja adep tubek inya.

Aku ira anak aku mudip paguh sanang sikulah datuh dapud kiraja da paguh uhh en ceh...meng en lagi bada bala ne jadi manusia jadi biguna napud dog ngarap.

Aku suka pimain Muzik atau pinyanyi sien ceh wooden gun...ngin adep ne ti panai nulis lagu panai bilagu dangan muz...muzik ne paguh sidi dog kaping.

Tarun ato pun tanah adeh line ato service ti mene paguh tapi apabila wang andu kilat, anu ujan, tau line anyap, da meng en ce da susah da binua adep ti sebab ne anyap karen, anyap line anyap service lagih.

Anak inya atau pun crita binua ami siti sien ceh anak inya nakal silalu maan bala kropok agak maan bala sungkoi agak maan bala pane sidi diok pun kaik mah bala ne maan sebab ne ira maan bala ku kropok da kaik sihat untuk tibu badan.

Kuk suka sukan da lasak. Mung birajung seratus meter. Latihan ne paguh, ngancak adup tagap. Ndik andu andu bilatih da siru'. Sen adup kanan birajung laju.

Masa kuk aduh telefon ngamin ne, enum sawa' da rimpas. Adup bikuli magau duit, kiraja nan mirih telefon da canggih da inan adup samai tok iti' ne. Iti' ne malar bitukar mah adup, ngin telefon dup malar rusak. Bitukar telefon adup.

Binatang da bahas da nehen ami sien ceh kasung. Bada ami manang ne kasung iyu ne sien ceh paling anih kuan inya paling aaa kayuh binatang da buas da binua ami. Kadang-kadang ira ceh nyarang adep. En ceh da bada ami ngaba ne bahas.

Ihong bala da beken peringkat umur ne minan teknologi nan bala ne ngunah kraja deh tingah ne nan ne ngibur aseng nan kaping lagu biasa ne meng en ceh.

Ngajah adat ami ngemin inya dak nyaga inya dak moh girumeh mendam sien inceh bala teyung alak ami babeh alak ami dak sanik ngemin, ngin bala ne puan adat bidayuh t.

Anih da aku suka pasal tangkeb aku skadep sien inceh jawi paguh, tibu ne datuh tagap, panai sikulah, tiyan budi basa ande amang ne.

Ngundi da negara ami minan uhh suruhanjaya pilihan raya Bala ti pala ngatur ngundi da binua ami

Simene mene ku kraja simene mene ku skulah sen aku kanan nyimpan duit jugon neg bala ande amang ku tayung babeh ku adik bradik ku Sen bala ne kanan ngupas duit kraja jara aku.

Akuk lebih suka dengan musik adat Bidayuh. Bala angun agung', bala angun sabam'. Rindu ku tubuk bala namba, minigal bala anak inya kikek natau dengan bala mamba ne sikadup, ngibur asung'.

Pasal bilajar skill ti, adep ira sku- adup ira muhun sikulah [aar], meh en adep ira neg [aar], [aar] TVET ato pun neg tempat da minan inya da bilajar skill [aar] deg, aye bilajar skill lagi.

Aku' bilajar sanda' da' tinan aku' ngudung en masu bala surat, surat surat damba ngamin, bala buku da ngamin. Paling sanang aku magau masu teknoloji da canggih iti ne, sien ceh handphone. Aduh internet ne. Jaji senang icuk kiraja aku'.

Paguh dangan cuaca da dadu birubah. Adeh anu ne ujan jaji babbi bonceh. Wang anu siru, nak kanan adep nguhut aji, sen adep madas. Napeh adep pantas sihat.

Homework da paling susah ku ngunah ne masa ku skulah ngamin ne sien ceh matematik, ngin mene ku kaik paham anih kayuh kuan ne anih da ra sungka ne kaik ku panai ngira, ngira ngira bala numur.

Pikara bersejarah da bilajar ku da sikulah ngamin sien inceh sejarah Sarawak. Bala, Bala borneo. Bala adat adat kita bidayuh ngamin bala dayak.

Da pikir aku pasal sikulah anak aku ije kaii ku ngancak bala ne main handphone ngin handphone ti ngancak bala ne kaii simene mene bilajar...ku ti ngancak anak ku adeh kiraja paguh sen ne kanan malas budi basa aku.

Sukan biranang ti paguh simene ne untuk badan adep iyen inceh untuk namba tuuh ato pun anak inya da paguh ne sien ce Sen dep sihat wang dep biranang.

Cuaca andu tik paguh, cerah. Aduh matahari. Paguh nan adup nginyen bajuh san bajuh dup badu'. Kai sah adup ngaban ne ndug laundry.

Edep slalu irak mudip bujok abak mikir keyuh macam-macam, pikir pimudip edep, eba gago pikir kira de susah-susah bin edep susah, mendam, en ce.

Kan akuk dog jugon peluang bilajar hobi da' ba'uh, sien ceh akuk ira merut bitanding kumang. Akuk rak nguso adup kuk timengun, sumpen, bereng' dengan pidaan pimandai akuk ndug bala binua.

Cara teknologi buleh dog tinan da sikulah sen ceh bala...bala guru kanan ngajar bala anak inya supaya adep...bala ne en mirati meng anih teknologi uhh buleh dog tunah da sikulah mehen ceh ne bala ne mikir nan muka bateh bala pikir bala ne.

Gayen ambun da nehen aku ti muak ne petek icek ngin anu ra ujan jaji cuaca ti masih babbi bayuh ne siru.

Teknologi de selalu tinan akuk da telepon sien ce nan kuk facebook, bala kan tiktok, bala quick chat, Instagram, sen akuk kan ne nyampai keyuh de tundah akuk, da andu-andu ngundah sien kuk puan update dengan bala ne

Paguh pingajar bala pinuuh ami' da binua ti'. Ngin sanda' bala ne maru biguna nan bala anak inya lagi, lagi bante.

Pimain da binain bala anak da komuniti ami sien ceh ne bala ne minan mutosikal, minan basikal, main tilifon, lepak-lepak da padang, ngupi da kadey...sien mah ceh pimain da binain bala anak inya da binua da komuniti ami luah.

Pingarap aku dadeng masa ije sien ceh supaya bala anak inya da muda muda iti ne bala ne, aa respect bala namba tuuh supaya bala ne kaik biadab, nyanda masu pingundah bala. Semene ne hormat inya da tuuh.

Teknologi da ngancak aku ingeg ti sien ceh handphone. Ngin handphone itin macam-macam kayuh buleh tubek sampe adup layap kaii tiyan kayuh bilajar pun kaii ngunah kiraja ramin pun kaii.

Aku suka muzik lagu Bidayuh, en dak suka aku kaping

Keyuh penyihat da gago inya, badan sien ce adep maan urik, maan bala vitamin supaya adep sihat, kai dek tentu mendam, supaya adep kenan gihat ngundah keyuh.

Teknologi da ngancak adep ingeg sien ceh wang adep muka Facebook adep tubek...adep tubek bala inya kaii segempal...setimpal dangan adep...adep mbuh ingeg...en ceh bada adep ingeg.

Inya ngundi da negara amik tik sien ceh, paguh lagi bala. Tapi dak akuk, kaik ne brapa paguh lah sebab bala tik pun mangkak besogok duit baru adup inya sien manang. Masa ngundi.

Aktiviti da silalu tunah ku... Biasa ne tiap andu gawai ku ngaban anak inya minigal sen ne bilangi da jawi bala inya sapa.

Aku nyimpan duit da mamba aku sien ceh, aku nyimpan ne, buka ku bank beken, anih anih untung, untung bersih ku, singke ku da bank dini. Sen ceh kaik adep ngaco ne, mina masa anu ujan aja adep piluah duit sien.

Bala ne da meng gi anak inya bala ne suwe minan telipon dalam masa yang sama lagih bala ne pu awas trasen dangan time da bala ku internet bala ne awas trasen dangan kayuh sien.

Cuaca da negara amik ti berubah rubah. Sien ceh masa sien andu ujan, siru', umok badu'. Ujan siru kai dingan ne birubah, tapi ikut masa lagik. Wang ne ujan, ujan.

Wang kuk ngancak entuk kuk lapang sereta nyangu', kuk nguleng. Kan kaik beus kah tangin kuk kaping lagu. Sen pinyusah da pikir kuk tik pantas ne buhu. Kaik dup jara' bada ne.

Bala pinuuh ngajar ami dak kaban taap bauh siti sien inceh indi kadang-kadang wang ami aduh ngunah anih-anih bala pinuuh memang akan suwe bala ne akan ngajar ami meng siti meng sieh kai labih kai kurang supaya adup ti puan had adup ti

Indi'k kayuh da, sen adup ngundah ne, sien adup adu adu tirasun sien ceh, adup nyihup bala umo. Lagi pun, masu ngihup, umo, adup simayang ndug Tampa supaya kesihatan adup ti'k paguh, terjaga.

Aku ti mene pun aku ti mbuh tuhai kaii kiraja tapi sibayuh...sibayuh siti aku sien ceh aaa seorang guru...guru tadika. Iti ne aku mbuh adeh anak so aku ngajar anak ku tegas meng anih ku ngajar bala ne ngamin ne la. So, adep...adep ti pernah jadi guru tadika ngamin.

Kala ku main alat music chunto ne sabang dengan agung. Masa inya rami pinikah dengan rami gawai. Ihong bala ami ceh.

Rami da slalu ami tubek ne dengan bala family sien inceh masa inya bigawai, tubek inya birarak, bilangi. Meng en lagi da ngare en adeh mi nyara nyara, nyara dangan bala dingan, nyara dangan bala binua.

Rami da binua ami ti macam-macam. Mbuh bijoget, mbuh bitanda, bisehep, mbuh ubok ami. Sien ceh rami da kuan ami ti.

Kaik ku panai main boat, atau bideo dengan card ti. Kayuh eh bisi bala anak inya panai adep, adep kaik panai main kayuh da meng en.

Pimain asal da binain da ami siti sien ceh bala bola sepak, lepak da bangih-bangih padang, minan mutosikal, minan basikal. En mah ceh da binain bala anak inya da komuniti ami itin.

Teknoloji da slalu akuk minant ne sien ceh hanfon, ngin hanfon tik paguh. Nak kanan bigambar minan ne. Kanan magau bala gerator ain, kaping bala lagu ngibur asung adup.

Sanda pitayen ku da dog jugon bala inya da aseng da biadu aseng kaik tirasen sien ceh jaga kesihatan adep aba terlalu mikir anih da pikir adep, jani'k anih

Masa adep napud doctor, adep misti awas trasen dengan tar anu buran taban card appointment, najung misi da counter, moh nganai inya ngaba adep aaa sien ceh appointment dengan doctor.

Book ato crita anak inya da paling timagah sien ceh paguh bala ne maca bible sen ne puan asih Tampa bala ne sen ne ngajah jaran Tampa ne.

Projek da aduh tundah kuk sien ceh, aku'k aduh puruh bunga, ninan aku'k tubuk bunga anih da mudip, anih da kaik da paguh da tangan aku'k. Macam macam projek da tundah aku'k.

Movie atau program dak paling ku suka sien ceh movie deh dak Facebook. Sien ceh senda bisina senda angku sabab aku baneh ku pun bisina. Wang ku kai faham baneh ku siken aku.

Da nyusah pikir aku' pasal piminan handphone siti' sien inceh, aku' ti' duko' layap bada' ne. Li aku' kai ngago dunia sapa gara gara handphone siti'. Jaji sien lah pinyusah aku'.

Kan aku ira blajar skill, memang aku ngumit skill blajar bala troli, nyalan trailer sen duit adep ahi. Sen adep capat ahi duit, capat adep blajar adeh lisen adeh duit adep.

Akuk suka mawah ndug pasar ndug supermaket tebuk tebuk kayuh dak supermaket.

Ami ngundi dak negara tik, biratur tapi aduh bala da kaunter nak palak, palak ngucop tangan adup nak sebagai bukti adup mbuh ngundi.

Nehen de suci, atau paling paguh de, nehen lema emik sien ce, kebun kebun tik macam-macam keyuh de puruh edep, edep tubek ne pun, aseng dep pandai tenang.

Bala sikulah da nehen ami ti mbuh bisi paguh mbuh ahi kayuh da bauh ain. Ami da dama ngamin ne lagi anyap kayuh paguh ain. Lagi meng sikulah dama. Itin mbuh simua bauh. Teknologi pun bisi lengkap

Kan aku adeh piluang jugan ngundah hobi bauh, aku akan uhh cuba ngundah spray muto walaupun adep ti dayung. Sabab aku rasa kanan adep ngumpol duit su in memang akan ahi.

Pimaan da kaik sihat bagi aku sien ceh bilacan kaik dep slalu buleh maan ne ngin ne gulo ne ahi bina buleh ne ngancak adep dayak datuh bin adep manam nih.

Art da suka aku sien ceh corak iban da aku suka sabab ne bikaling kaling kaling da ngancak ne unik da paling adep suka

Sanda pitayen neg bala dingan ku da juho masu ramin sirata nitih ramin ba susah aseng tau sikulah mene mene kiraja paguh sen adep nak mudip sanang ije, kaik adep nyusah ande amang

Binatang da paling pimagan amu tubek ne sien ce lembu, aku paling tirawe tubek lembu. Sebab wang adep minan bajuh bidayak, ne akan ngajung adep. Wang adep birajung, sien pun birajung, ngajung adep.

Ihong sikulah ami dak nyukong semua bahasa dak beken macam ne ngin bala ti nak ra bilajar sanda inya dunia sepa nak megau pimpuan ne icek icek.

AI ti sien inceh tinan AI da pimudip adup tiap anu sien ceh paguh sebab wang adup kaii puan kayuh da kuan adup buleh muka nuh da laman translator siti pimudip sen adup faham.

Da aku minan online bank in sien paguh cep...sabab ne akan cepat lagipun kaii adep sah neg...neg ATM nyucok duit piluah duit mbuh sien ngajung inya sien lagik...en ceh da aguh ne online bank in.

Tau ngancak bala anak inya da lagi sikulah, bilajar menu-menu. Matik paguh nak arui ne, kanan, kanan bala pihak sikulah nak nulung pibauh sikulah bala ne.

Kadang kadang ne aduh lah sekut dup belanja budget adup da' famili da' mamba adup. uhh Sebab en adup ira ngatur pasal budget da' mamba adup.

Musim da ami siti musim guntur, musim ujan, musim pare. Da negeri ami ti kaii ne ahi macam sabab ami ti Malaysia kaii ne ahi macam meng inya da Australia aih da adeh unum macam.

Subject da suka aku masa skulah sien inceh english ngin english ti bahasa kit bahasa da numur duweh da negara ti Ji sanang inya paham ne.

Bala ne ngubah aku, sampe bala ne pitayen adep, sampe bala ne majik adep ,sen dep mikir kayuh tunah adep en batul ,deh da salah da sampe adep ti da buleh birubah paguh sampe tok iti ne.

Andam siti da patut adep nyiken ne. Sien ceh pinkinyem amu pasal andam. Pinkinyem siti sien ceh adep nginyem wang adep rasa dep ti mandam . Paguh adep ti bikinyem kinyem supaya adep kaik mandam.

Aku suka tubek sukan badminton ngin aku ti minat raye dangan badminton. Aku panai main badminton supaya aku kanan ngajah bala ne bisukan da negara sapa aih.

Anyap, anyap aku main alat music. Sebab aku ti mina ku nyamen anak ku aja da ramin. Kaik ku main anih anih music. Sien aja da binain aku da ramin. Music sien ce adep ti, majik bala anak adep, en manceh alat music nan adep da ramin.

Merrr ihong macam bala imigrasi adeh da negara ami ti...bala ne gatik ira magau pingalaman bauh kiraja bauh kayuh itin kaii ne sanang magau kiraja nih.

Adep mesti ngeban surat beranak, bala ic, driving lesen adep supaya bala nek puan adep siti adeh megeh keyuh dak mung en kai adep bigalok wang adep sesat inya kanan megau adep.

Adeh komuniti ami ngundah tanda batan asal ato music asal meng da binua ami adeh uhh Meng bala bilangi ato pun biragung asal da iti ne.

Kadang kadang wang adep siti meh maju, deh inya nyanda adep. Wang adep paguh bina adeh lagih inya nyanda adep. Wang adep ti lungkuk pun adeh lagih inya nyanda adep. Nan tau dep go ahead saja ngan kayuh da tunah adep.

Cabaran inya da slalu bisnes ti sien inceh bala ne slalu rugi kayuh perlu ra pluah duit nan bala modal ne nih. Pak da silung matik paguh hasil ne dangan.

Ami mayar barang minan duit. Kadang kadang, minan mobile phone lagik atau pun kadang online transfer. Pilakon da suka kuk, sien ceh ne, lagu bala Bidayuh nih. Acid Rain.

Anak kayuh dak silalu ku tubek ne, dak suka ku tubek ne siencheh anak kupi ngin ne paguh nih ipet, nak bidawe, wang ne bahas ije, nak mo bibua

Da narap ku dengan anak aku walaupun aku ti tiap tiap anu maji bala nuh kadang kadang nyipat kadang mukut anak adup, sien ceh sen bala nuh paguh dudi hari supaya bala nuh kaping sanda adup, kaii ngilawan adup ti da ande nuh

Sistem sosial da menu paguh da jugon perintah, ndug bala rak, bal rakyat. Bala ne slalu ngundah bala kempen. Kempen derma dayak, bala kenyalang gold card.

Aku'k da ramin kayuh adup ngan da ramin, aduh lagi ku puruh daun bandung, bala cangkok manis, bayam, sawi, tometo da puruh kuk da ramin. Kayuh adup ngan mende da ramin.

Sanda da inan aku ngudung sien, sien ce Bidayuh. Kayuh aduh ti ngan Bidayuh. So pandailah adup ti nyanda Bidayuh. Wang adup ngudung mung ti. Kai adup kai puan sanda Bidayuh, ngin adup ti Bidayuh!

Iklim da nehen ami mende itin ne kaik brapa siru, babbi babbi mah, lagi pete mah anu kayuh ra ujan anten ne nih ji kaik anu ti siru bina.

Pane'k da suka aku sien inceh pane'k kepayang. Tutok pusu, tutok bilacan, tutok gula, meh sien, ginureng, dasan Inyo, dasan bawang, dasan kepayang, dasan kicap icek, aaa sien manceh.

Bala ne perlu ngumpul duit tayerk, nan magau modal, en baru kanan muka bisnes, mbeh sen bines ne laku, jika kaik bala ne ngumpul duit muka bisnes ne, ngan kaik bisnes ne, tok epih-epih, tok ain mah.

Ami ngancak anak ami paguh dangan bala dingan ne sien ce ami ti sibayuh bala ne muhun sikulah ami meh pitayen bala ne birayo paguh paguh kongsi barang dangan dingan adep

Tik bala kraja kabon kuk ngancak kuk stress kayuh da puruh kuk kaik semenu' ira' mudip.

Kayuh pinyihat da gagau inya da negara ami ti, bala ne rak ngancak tibu adep ne sihat, bala kaja tangan ne lagi mudip sen bala ne kanan aji brumeh da dared aih.